E-ɛnu mata ɛnu bomawu beyi mota ta kitamba le aku ɛnu mata ɛnu ba əawu aku ɔfi uwu bɔkɔ azɛ eyitetɛ ɔfi enu kpakpa kiya ngyi bɔkɔ riyi mɔmɔ gba əɔ ta ɛnu gba eyi mogba kwo laku idagu gba eyi mogba aba aku ɔfi ele gba eyi mogba iyi kiya ngayi bɔkɔ ugu bɔ əwo bokɔ ɔnɛnɛ kwo əa gyimo kno laku mutu bɔkɔ eyi ya eyitu te ɔkwu wu gba ayawu sɔkuwo gu be kiya ngiagina ma bɔkɔ ri yɔmɔ aba aku kiya ngi irimo le, kamate ini uwuu mi əɔle mi yi enu mogba shi enu mi wɔku o-o kwo laku mutu gba ɔyi uyi saide obyalumi mi gba mo masalashioborima ogbomi mu kezugu gaga ɔskuwo ngube sɔkuwo kwo wode kwɔfi mu kwoto mi shibo kiya ngarimo aku mi yi awa masa iyi bɔkɔ mu kwoto-omi fobo, ozozu olomikomo olemi komo oko-o omate idobo-o akwai oseyimo okma nga onoda mika meduma miyi mibama meduma. Aba ari opya omashi aba ari mi gyi mi bɔ omashi mezi inde aku enu umbami əa gabote obo-o so ɛnu oyi te ozɔgɔ ɔkumbama oturu ogba ɔkumba gbiyi mi womo iyi bɔkɔ uəɔ ɔkwu mba ma əaramba le iyi kiya ngi bɔkɔ əɔ gyi ɔnɛ ne ozunu bɔkɔ iyɔmɔna kiya ngyi bɔriyi mɔmɔ aba ɔnɛ afya kiya ngirime ɔnɛ mukuwo ɔə afya kiya ngirimo mukuwo kwɔnyi gba tura ɛnu gbo əɔ awu enu yes ozɔgɔ ɔkwu mbama sukuwo ngu ɔkwu mba inde gba yɔ yitu ta ya gambu inde əɔyitu ewo iyi uəɔ əɔwo mulambakpɛkpe mba inde kwo laku mutu oma əa saide oyese mɔgɔ əwu bɔkɔ əɔ yi,